لأ الحقيقة افضل أيه أكون شاب لفترة طويلة ؟ لأن فترة الشباب فتره حلوه وفيها بتبقي واعي كفايه لنفسك و بترجع لربنا و بتوب و بتغلط و بتتعلم من اغلاطك ، إنما الاطفال ياروحي ميعرفوش يدافعوا عن نفسهم ولا حتي بيبقوا مستوعبين الي بيحصل ده صح ولا غلط بيبقوا ماشيين يعني كده بالبركه... إنما فترة الشباب دي فترة حلوة الصراحه